येल्लोव् चोलोर् को सन्न थन्गब। येल्लोव् अ मेन्से <hesitation> कुसिन छीर्फुल् अरे ओप्तिमिस्तिच् चोलोर् मेन्से। देअर् सुन्शिने जुन्ग् मेन्से रेलतेद् चोलोर्। सुन्दय् रय्स् जुन्ग् है रेलतेद् चोलोर्स् अय। मन्त्सुपुर्नक् मेन्से पोसितिवे विबे अरे अ फ्लमे ब्रैन् अय। जोय्फुल् विबे उयु। येल्लोव् चोलोर् अ <hesitation> जुन्ग् को सन्न थन्गब अन्गल्। सुन्न्य् चोलोर् नने कोरो उयुर्। सुन् रय्स् जुन्ग् रेलतेद् मेन्से चोलोर् नने कोरो उयुर्। अर मोन्दै बुस्तुपुर्नि चोलोर्। हेब मोन्धन्ग्नै बुस्तुपुर्नि चोलोर् नने कोरो उयुर्। येल्लोव् चोलोर् को अन्ग् तिनुरेलि पोल युस् कलम। येल्लोव् अ अन्गि फवोरिते चोलोर् नोन्ग। अन्ग् कैनिप् येल्लोव् अ अन्गि लिघ्त् बुल्ब् पन्ग्सिन्। सुन्न्य् दय् सन्न मिलो। <hesitation> एल्पेत् जयिन्।